الصين عندها ثقافه قديمه و عميقه في الصين الاحترام كبير للعايله والكبار الشي أساسي المطبخ الصيني متنوع ياسر ويشمل الأكلات المقليه والنودل زادا <hesitation> في الصين في العديد من الطقوس <hesitation> والعادات خاصة في الأعياد مثلا مثلا <hesitation> فمه رأس السنه الصينيه اللي يكون <hesitation> فيها احتفالات كبيره.